Ntra l’insetti chi hanno na riggina ca cumanna la so’ colonia ci sunnu li furmiculi, li vespi e l’api. Chidda chiù canusciuta è l’api riggina. E’ la fimmina chi, a parti cummannari, è l’unica api di la colonia ca po’ figghiari. E’ chiù granni di l’autri api e po’ campari finu a diversi anni, inveci l’api operaia mori doppu quaranta jorna.